أكيد وظيفة أحبها براتب منخفض, السعادة بالعمل أهم بمليون مرة من السعادة بالمال, المال يجلب السعادة, بس انك تكون تشتغل حاجة إنت بتحبها, هادا شي مختلف تماماً, والراحة النفسية مالها ثمن